Il, oleya nmeko nawẹ nẹnchẹ a alunwalunon, alunwalu kọda dodun, anoyima alunwali koda dodun, ẹko de ayi ma ayile, anu naga ọ gakweji egeyi bọa, ben kihayi ofu bọa agbo lunwalu, e ẹnọ mẹmladaọ iya biyọ nche lẹa gen, agbo gunọkpa, agbo dọka nage ya kiyiyọ, be kihayi ofuchẹhọ, agbo doka ọba nayi lẹ, acholin ma lọba lẹ amoyi man, ọma unwalu ọha kpọ ipu ọle ọba kpọ akla alẹbọ gen, ayi gbẹch nya awọ noke loyi ma, ọda noyiyọ gele, agbo gbelnnu gbelnmu inu̱ ọkpa nọyi yọ genyọ agbo gbela mu, agbo biyayi inu ọkpa, agbo jodre layipẹ gbo jodre lẹbọ gbo jodre ldaọ, agbo jejeje kpẹm bọa, agbo je abọ gega yọn, alẹbọ gen, alebọ gen, alẹbọ gen, ẹbọ du ga yọn, ẹyẹ nayọyi tila lẹa lunwalu a yọyi nwane lẹa, kọs ayi pẹ a gbo jẹa unwalu agego totọ, ẹgẹ ne wẹnẹnchẹ mlẹgẹ nayipẹ yọyijẹ lea unwalua yọyi gaọ no muwa dua. So ẹgẹ nayi yọ nwune lẹa munwalu ko yọyi nwune lẹa, ẹbo̱ ige yọmma achohim ma alọyi ma okmu piya unwalu chọkọ chuwọ ọkọ, abolẹ ẹgẹ nahilokpitiche lẹa nunwalu a yọyi gọ lẹa, abolẹa.